Leddi Iran ni hanjum ma leddi Arab en un hamɓe boe kaci sasa'in ha nder ɗari maɓɓe pat himɓe shi'a en un ɓe ɗon yiɗi juldanku sosai ɓe ɗon yiɗi dina sosai ɓe ɗon fija be labbe be laɓe hamɓe ma bana saudi arebiya ɓe ɗo fija be motaji bo hamɓe ɓe mari ɓe ɗon ekkita haure ma sosai ɗon ha nder al'ada komai yiɗi warta ta'diɗo ha wuro mai bo wuro mai pat rabi wuro mai pat wuro Arab en un.